مرة كنت مع أصدجائي في رحلة، وفجأة ضعت عنهم، كنت أظن إني في الطريق الصحيح، لكن طحت في مكان غير مناسب، بعد فترة لجيتهم ضاحكين، لأنهم كانوا يشوفوني من بعيد أحاول أتعرف على المكان، ضحكنا كثير على الموجف، وصار ذكرى مضحكة نتذكرها كل ما نجتمع سويًا.